اول شي تدرب تدرب على العايلة سوي اجتماع بسيط حق العايلة تكلم في موضوع انت واثق فيه من روحك وبس شوي شوي عقب تروح المدرسة مادري الجامعة وتدرب على فئة اكبر لين يكون في الشغل مثلا عندك زملاء العمل تدرب واياهم وبس تتعود